Ny ataon'ny vitsika amoronana na andrindrana a- ny andiam-bitsika de tsotra, maka toerana anak'iray izy ireo afaka ipetrahana izay antsoina hoe lava-bitsika. De manangana vitsika anak'iray izy ho mpanjaka de iny no mibaiko sy mandrindra ny andiam-bitsika izay mipetraka ao anatin'io lava-bitsika io amin'ny zavatra rehetra tokony ho atao indrindra ny fanangonana sakafo eny ivelany.